الموضوع سهل بس بتجيبين كذا طنجره او قدر وتحميلها وتحطين فيها وبس وتصيب البيضه لمده تقريبا عشر دقائق او ربع ساعه على الطنجره مع المي وهي تنسرق بس وتحطين عليها شوي ملح كذا وما تكثرين مو بس تبيني عشر دقائق على النار